أول حاجة بصحى النوم ممكن أصحى الساعة حداشر وبقوم وبقوم أصلي وبعدها بقعد مثلا أقرا قران شوية أو بعدها أقرأ كتاب <hesitation> بعدها بقوم أعمل فطار واذا عندي جامعة بروح اذا عندي حاجة كورسات بروح بخلص وبعدين آجي أتغدى أشوف المسلسل بتاعي أعمل حاجة لو كانت في حاجة ف يومي معينة أعملها وبعدها أنام